में आपका काजुन बादाम वार्ट खाणपण वाईडा। महंगरों <hesitation> और पीज़ा बर्गर कोर। <hesitation> वार्ट खाणपं के महुंगर वाईडा। बयारों दीवे में श़ोहर जामत पोशा भेला करलों मोलते काई। चाज़ार इन क्हाओ ते मैं खाम नहीं है। काई नहीं <hesitation> काई चान जाएं। <hesitation> खाम होते काई रूच। ते नहीं खाम कहा कि खाने से वो बीमार भी है जाएं।